जू ताज़ी मछली वन्दी वे त हम फ्रिज म एक से द्वि दिन तक सुरक्षित राख सकदा जेसे ऊ हमू त क्वे भी हानि नी पोंछोलू अगर मछली जू ची पकाईं ची त वेता हम तीन से चार दिन तक फ्रिज म राख सकदा और ऊ भी हमू त क्वे हानि नी पोंछोलू और जू मछली ची वेता हमू त बार बार वेगी सुगंध त चेक कन पड़दू।